Odamlar o'tmishdagiga qaraganda ko'proq sayohat qilishadi hozir. Albatta, bu judayam yaxshi, chunki odamlarni dunyoqarashi kundan - kunga o'sib bormoqda. <hesitation> Ko'proq sayohat insonga ko'proq tajribalarni, keng dunyoqarashni beradi.